Sɛ bia wonoa aduane ma aseɛ hye a ne wopɛsɛ wo hohoro a, kwane a wobɛfa so aahohoro adeɛ a aseɛ aahye he die. Wobɛtumi de nsuo aatae mu kakra aa ma no adondɔne. Tesɛ bia woka banku anaa wonoa moo na aseɛ hye a,anaa woyɛ frɔeɛ na abɔm no ase hye a, kwane a wobɛfa so aahohoro die, wotete waaduane he firi mu wie a wobɛtumi de nsuo aatae dansɛne he mu anaa silver he anaa adekodeɛ a wode noaa aduane no, wode nsuo tae mu bɛyɛ sɛ dɔnhwere mmienu anaa deɛ ɛboro saa a wobɛhu sɛ aseɛ no aadondɔne na wode atere awerɛ werɛ aseɛ no saa, na wowie a na wahwie nsuo no agu mu Afei wode dadesapɔ aatom na waatwitwi no kama kama kama kama. Nneɛma no bi nso wɔ hɔ a wode nsuoo <hesitation> wode nsuoo, wode dadesapɔ he bɔ nsuoo a na wode twitwi a ɛsan ma silver no mu yɛ mono kyeaw kyeaw na aama silver no aayɛ fɛfɛɛfɛ tesɛ nea wokɔtɔɔ no mono he aa na ɔteɛ he <hesitation> Nti kwane a wobɛfa so a wo silver mu hye anaasɛ wonoa aduane ma aseɛ hye a kwane a wobɛfa so a wobɛhohoro ne no.